Indray mandeh isan-kerignandro zaho an mande amina toeragna fihinanan-kanina io, de any amin'ny gastro pizza matetika fandehananahy miaraka amreo zanako, sabosy zao matetika fandehananahy akagny an, sabosy arivariva igny zay mandia akagny de misangasangana de miaraka mody avekeo.